Mening ideal tug'ilgan kunim eng yaqin do'stlarim va oila a'zolarim bilan bo'lishini hohlardim. Bunda menga eng katta sovg'a bu "To'rt". To'rtning kattaligi va mazaliligi.